וועג וויאזוי חיות קענען זיך פארשטעקן זיך צו באשיצן איז אז קודם אסאך מאל קענען זיי שפילן טויט, <hesitation> אדער קענען זיי גיין אין א פלאץ וואס איז אזויווי זייער קאליר און מ'קען נישט דערקענען ווי זיי זענען.